L’asciucacapiddi veni usatu p'asciucari di capiddi. Dintra havi na resistenza ca si quadìa cu l’energìa elèttrica e un ventilaturi ca aspira l’aria d’intornu e la trasforma in aria càuda. Propiu passannu pi la resistenza ardenti, l’aria si quadìa. Accussì l’aria veni trasfiruta a l’esternu cu na temperatura diffirenti, pi pirmèttiri d'asciucari chiddu ca si trova vicinu a la vucca di lu machinariu.